ഇഥേ ഏന്നവേ സോന്ഥ ഫസ്ത് ഫൂദ് ഹോതേല്ത രേസ്തൌരന്ത്। ഇഥ്രുന്ദന്ദ യന ഓവോ രേഇകിദ ഥിന്ദി ഥിനുസു വന്ത। മല്ഥുഥു ഏന്ന പന്ദ്രുന്ദന്ദ ഫിര്സ്ത് ബുര്ഗേര് സന്ദ്വിഛു। ഭുര്ഗേരു ഇത്തു അലു തിക്ക ബുര്ഗേരു അവ ഇന്ദുക പനീര്। ബുര്ഗേരു ഛിച്കേന് രോല്ലു ഗ്രില്ലേദ് സ്പിച്യ് സന്ദ്വിഛ് അവ। ഇന്ദുക ച്ലുബ് സന്ദ്വിഛു അനി വന്ത മല്ഥുഥു അന്ഛനേന്। സ്ത്രീത് ഫൂദ് ബുക്ക, തചോസ് ഇത്തു, പവ് ഭജി, വദ പവു। തുകോസു പനിനി സന്ദ്വിഛു അനി വന്ത മല്ഥുഥു അന്ഛനേന്। മേനു നു നനല ഗ്രന്ദു വന്പിര പിജ്ജ, ബുര്ഗേരു, മലമല। ഇതേമു ല സേര്പവേ ഛ്ഹീപേദ വസ്തു തുതു। <hesitation> ചകേഉ സലദു അനി വന്ത സേര്പവേ ഇചേ ച്രേഅമു ഛോചോലതേസു। വീനു ഛൂല് ദ്രിന്ക്സ് ഇത്തു ലസ്സി, ചോഫ്ഫീ, തേഅ അനി വന്ത। സേര്പഥു മേനു നു വന്കല ഗ്രന്ദ് മലക।